والله أنا أشوف في هذا الشأن أنه شعبنا شعب لطيف شعب يعني سهل أنك تتعرف عليه مجرد ما تقدم نفسك لأحد مثلا حياك الله أنا فلان الفلاني أنا سالم المريخ آآ بيبدأ-بيبدأ يبادر ما عليك زود آآ ما عرفتنا باسمك ما شرفتنا باسمك أنا فلان آآ يعني مثلا آآ أول مرة تروح حفلات مثلا بسأل عن اهتماماتها في الحفلات بحيث نحضر بعد كذا بعد كذا في حفلات مع بعضنا وكذا.